Tupchosiek chatinye anee, koo ko taman ak aengi. Ako uui ochei sikekergei tukul amuu tupchosyekchuuki, komenyei menye olelo. Mii alak nairobi komii alak eldoret, komiin alak nyamira kouyo oui ketuiye ak tupchosiekchuk amuu, amuu saisyek tuguli amii ane poisyetnyuu. Aparien imbaree nyuu apatishei akolsei ayagii tukchuuki, kora koui ketuye amuu rapinik komelen mamii rapinik chigee chapoisyen, mamii rapinik choo chalen kapuni kokoek chalen kapuni. Kora koui ketuye amuu ichek komii paisyonikwaaki akot anee koraa ko ui samanda amuu lakook chuki koo ngotkale kawe sai poker tupchosiek chuuk. Koui mamii chii nametachinii lagook chuuk. Mamii chii nametachini kiakiik chuk koo koui. Kora, amuu simakikerekei tukuli ko oratinwek choki koyach ochei maa, makichop komiei ko koui sikenyori, karisyek chekipunei, chekipunotei. Kora simakituitosii ak chekitupche koo ko ko chang chang ochei tukuuk chema amuu, olaminye anee koo koo amenye karipo, tumdo ako ui ochei sameto lagook, ichegei sameto tuguuk amu ki kinyikenyeren tukuuk chuk.